Дар ин бахши аудио мехоҳам дар бораи як духтарчае нақл кунам аз Мисри Қадим, ки дар кудаки дар як китобчае хонда будам дар борааш. Номи он духтарча ба фикрам Нефер буд ва маънои номаш зебогӣ буд. Ӯ дар деҳаи хурде дар канори дарёи Нил таваллуд шуда буд. Падараш кишоварз буд ва модараш ба гумонам гиёҳҳои шифобахш ҷамъ мекард. Нефер аз кудаки на танҳо бо зебогии худ, балки бо ақл ва кунҷковии хосаш фарқ мекард. Ӯ суолҳои зиёде медод. Чаро офтоб беист ҳаракат мекунад? Чи гуна гиёҳ дардро таскин медиҳад? Ва чаро рӯҳ баъди марг ба сафар меравад? Рӯҳониёни маъбади наздик зуд фаҳмиданд, ки ин духтари ҷавон қобилиятҳои нодир дорад. Онҳо ба падару модараш пешниҳод карданд, ки Неферро ба назди рӯҳониён фиристанд, то шифобахширо омӯзад. Ин барои духтари деҳотӣ имконияти нодир буд. Дар Мисри Қадим на ҳар духтар метавонист илм биомӯзад. Дар маъбад Нефер омӯзиши гиёҳшиносӣ, тибби қадим, астрономия ва маърифати рӯҳӣ гирифт. Ӯ дарк кард, ки табобат на танҳо ба гиёҳ аст. Табобат бо калом, бо об, бо ният, бо муҳаббат аст. Ӯ ба ҳунари шифо бахшидан дил баст ва дар байни беморон шӯҳрат пайдо кард. Як рӯз духтари ҷавони фиръавн бемор шуд. Табибони қаср ҳама ноком шуданд. Он гоҳ як рӯҳонии пир номи Неферро ба забон овард ва гуфт. "Ин духтари хирадманд метавонад кӯмак кунад. Ӯ дилро табобат мекунад, на танҳо ҷисмро." Нефер бо эҳтиёт ба қаср даъват шуд. Вай духтари фиръавнро на бо доруҳои қавӣ, балки бо оби Нил, бо овози ором ва бо нури шамъ муолиҷа кард. Ӯ медонист, ки беморӣ аз тарс ва танҳои сарчашма мегирад. Ва ҳамин тавр, бо сабр ва муҳаббат ӯ шифо бахшид. Фиръавн ба ӯ унвони Духтари Нил дод. Рамзи шифо ва покӣ. Нефер бозгашт ба деҳаи худ, вале шӯҳрати ӯ паҳн шуд. Вай баъди ммм <hesitation> хела вақт дар канори дарёи Нил як маъбади хурде бино кард, ки дар онҷо ҷонҳо ва ҷисмҳоро табобат мекард. Мардум мегуфтанд, ки вай бо Нил сухан мекунад ва ӯ сири обро медонад.